Футбол яке аз машҳуртарин ва дӯстдошатарин бозиҳо дар ҷаҳон аст. Миллионҳо нафар онро пайгирӣ мекунанд, ба дастаҳои дӯстдоштаашон мухлисӣ мекунанд ва аз ҳар як гол лаззат мебаранд. Агар ба ман лозим меомад, ки интихоб кунам, ки ба майдон рафтан ё аз телевизор тамошо кардан, ман бешак рафтан ба бозии футболро интихоб мекардам. Аввалан, муҳити бозии зинда дар дар майдон чизест, ки наметавон онро аз тариқи телевизор ҳис кард. Шавқу ҳаяҷон, нидоҳои мухлисон, парчамҳо, шиорҳо ва ҳамдилӣ дар байни ҳазорҳо одам. Ҳамаи ин фазо инсонро пур аз эҳсос мекунад. Дуюм, иштирок дар бозии зинда имконият медиҳад, ки футболро аз наздик бубинӣ. Ҳаракатҳои бозингарон, техникаи онҳо, суръати воқеӣ ва ҷиддияти рақобат дар назар дида тамоман дигар аст.